Eyangye ngi'ngye ekindu ekyo kubanza ekyangakolha omwa makyaghakyakya ngabanza obwanywa amaghetse, eyange nganzire kutsibu erinywa amaghetse, kyamabirinyikulhiramu ngayisangana indinanganabuka omwakiro inanywa ngebikopo bibiri ebya a maghetse so, ekyalya ekyakabanza bwalya omwa makyaghakyakya akabya wa maghetse neryo nebindi bikasa baadaye beithu ingabaribanza erinywa amaghetse.